Ny tsindrin-tsakafo nenti-paharazagna le afela maneran-tagny zao o, ôhatra crème brulé, matsiro igny i. fandraôgna azy kô miavaka amy le mazatra andavanandro. De magniry koà zah mba te hanagny, ti hinagny zay. Sady ih maneran-tagny zaigny izy e,i tsa eto Madagasikara fôgna fô hatrany ivelagny ih. De za tià hômagna azy, hômagna azy avokô olo jiaby.